أصل عادة شوية متأخر في العادة مع اني ما اقصد التأخير الا ان الإتزامات العائلية تأثر على وقت وصولي في أوقات معينة, أنا افضل انه اكون على الوقت طبعًا, لأنه يعتبر قلة احترام انك تتأخر على المواعيد بشكل عام الا ان الضروف تحكم في معضم الأوقات وضروف شخص عن شخص تختلف, وطبعًا كل واحد بعد يختلف على حسب البيئة اللي قاعد فيها.